די לעצטע זאך וואס כ'האב געגעסן איז געוועהן א... קוקי די וועג ווי אזוי מ'מאכט איז איז מ'נעמט מעהל אויל ציקער זאלץ בעיקונג סאדא מיט נאך אפאהר <hesitation> אייער, נאך אפאהר זאכן, מ'מישט עס צאם <hesitation> מ' <hesitation> ביז ס'ווערט א טייג, מ'לייגט עס אויף א בעקעלע און מ'לייגט עס אריין אין די אווען מ'באקט עס פאר פיפצען צוואנציג מינוט.